थोडी फळ खाणा जी डोळ्याची पोवपाची शक्ती वाड पळक जणूं। असा मुळे गाजर जो हांव लहान पणे खूप खातलो आणी माका आवडतलो। हरोज एक गाजर खावचो अशी लोक मणयातले जिथून डोळ्याची शक्तीचो वाड जातलो मुळ खातले।